Mfiri wakwa ambao nilemcha kabitha ni mfiri nighendie nighendie itembea kuya Darithalamu nikatembea idungia ikero nitembelie uma Kariakoo na marende mpaka nikaghenda mpaka idaraja liya la Tanzanaiti, nikafumaho nikaghenda mpaka bichi, nikatembea, neghere abharwee abha- abharoo nikatembea vukaya vukakavaa stori, vukakava picha. Mpaka kio thaa thaba kuinio vukavwia kenyi. Firi tho nile mfiri mcha haghireo kindo kileendio shida ho, ang'ung'ile ine namshukuru mungu nilemcha wa afya kila kindo fukatembea tha thaa thaba takio fukavwia kenyi kila mnu akaghenda kwake bathi.